Wandawe ni ngiti la wazi, panama perindi ni kabidinti patakaila kamui. Chima bigi ngombe, utafitiwa kuwa ya rondinya, njizisipe tujie na yanche. Bada kuipa hapona maro literati binti ahuli. Inunti yomba vingoja kakali le yanche na tutumie enda. Ama kaya kakali le basi wandawe ni ngiti yombi sapla hizi kuya nani.